أنا بصراحة أجول أحب أشتغل في وظيفة أحبها حتى لو كان الراتب جليل، يعني الشغل اللي تطيح فيه كل يوم إذا تحبه ،تحس أن وجتك يمر بسرعة، أما الوظيفة العالية الأجر، بس تسبب لي ضغط تعب، السعادة في الشغل أهم من الفلوس لأن الحياة جصيرة، ولازم تستمتع بكل لحظة فيها.